मौरेको देश में मौसम चार रितु आवेच्छे। मौरेको में उप उसने कटरी बन दिये। जलवाई होखेच्छे साल भर धूप रहेच्छे। गर्मी के मौसम बहुत कॉम होखेच्छे लेकिन। ओकरे में जादा गर्मी होखेच्छे बहुत जादे गर्मी। होखेच्छे और मारको के अलग अलग। इलाका में मौसम अलग अलग होखेच्छे।